فعيد ميلادي نفضل اني يجيبولي دي كادو خير من انو يعطيوني فلوس علاش خاطر لي كادو بالنسبه ليا سي تان سمبول نتاع لمحبه <hesitation> يدل على حاجه معينه <hesitation> حتى كي بش تقعدلي لكادو راهو جابولي فلان راهي جابتهولي فلتانه معناه و انا نستحفظ عللى الحاجات بارشه دونك باغ كونطخ كي يعطوني لفلوس <hesitation> نجم نصرفهم و مبعد منتذكرش فهمت